مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو یہٕ خیٲلی کتھ باتھ جٲری: "بہٕ چُھس مصنوعی ذہانت کہِ وجہ سٕتۍ حالٕے منز واریاہ محنت کران، کیازکہِ مصنوعی ذہانت چُھ پنژاہ, مردن ہنز کامہِ ہند موازنہٕ کران۔ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ چھِ مصنوعی ذہانت کہِ وجہہ سۭتۍ واریٛاہ کارکُن برطرف کرنہٕ آمٕتۍ۔